لو كنت مظطرة إنى أثبت على عمر واحد <hesitation> لبجية حياتى أعتجد إنى كنت بختار عمر الثلاثين، هذا العمر غالبا يكون الشخص فيه أفظل-في أفضل مراحله من ناحية التوازن بين الجوة الجسدية والنضج العجلى، عمر الثلاثين هو مرحلة تكون فيه عندك الطاجة والحوي-والحيوية الكافية للإستمتاع بالحياة لكن في نفس الوجت عندك خبرة في الحياة.